Vo nahazo loteria zany zaho de nahazo vola be de ny raha ataoko vôlohany ndrindra alôhany an: vôlohany aloha de faly e de minan-kanina fa aveke ndraika koà i vola kosa de sy potehiko am'zany ihany fa ividianako lambo de ividianako haninananjy de agnanaovako tragnony de karakaraiko soa amansara de am'zaigny mba sy maty maso volako fa lany aza zay tokony agnaninazy an de lafo i lambo i aveke de mba mierigna ndraiky igny volako igny.